So mi nani un inni kalimaawa "equality" ko wiyeete fondeteki, ko deydytaaki, ko waraata dow hore am kanjum woni non no joni duniyaaru wolwaata e dow fondeke yimɓe worɓe e rewɓe a shannu lamɓe, e shanu kuugal e shaanu tegal e ko ɗume.